بستيقظ في تمام الساعة السابعة صباحًا، <hesitation> وعند الساعة الثامنة بتناول وجبة الإفطار، وفي منتصف النهار عند الساعة الواحدة ظهرًا بتناول وجبة الغداء، وبعد الانتهاء من العمل عند الساعة الثامنة مساء بتناول وجبة العشاء و <hesitation> بذهب إلى النوم عند الس- <hesitation> عند تمام الساعة الحادية عشرة مساء.